لو هقارن بين الرسم والموسيقي، هختار الموسيقي احسن لان الموسيقي الكلام بتاعها سهل ان هو يوصل لكل الناس لو اي حد مش لازم يكون دارس الرسوم عشان يفهم الرسمه دي بتودي علي فين والكلام دا فالموسيقار دا هيبقي قريب من الناس اكتر من الرسام فبالتالي هيبقي احسن